қайырлы күн құрметті депутаттар
бесінші сессиядағы парламент сенатының алғашқы отырысын бастаймыз
депутаттарды тіркеуден өтулерін сұраймын
тіркеу режимі қосылсын
нәтижесі экранда көрсетілсін
отырысқа қырық жеті депутат қатысып отыр қажетті кворум бар
сенаттың отырысын ашық деп жариялаймын
бүгінгі сенат отырысына қазақстан республикасы президенті әкімшілігінің басшысы қырымбек елеуұлы көшербаев қатысып отыр
қош келдіңіз
құрметті депутаттар
өздеріңізге белгілі ел президентінің жарлығымен жаңа конституциялық мерзімге нұртөре

андрей иванович лукин
дариға нұрсұлтанқызы назарбаева
дана өмірбайқызы нұржігітова
қанатбек бейсенбекұлы сафинов
ләззат жаңылысқызы сүлеймен
және асқар оразалы ұлы шәкіров сенат депутаттары болып тағайындалды
жаңадан тағайындалған әріптестерімізді құттықтаймыз
сіздерге депутаттық қызметтеріңізде абыройлы болуға тілектеспіз
енді отырысымыздың күн тәртібіне көшейік
бүгінгі отырыстың күн тәртібіне ұйымдастыру мәселелері ұсынылады
басқа ұсыныстар бар ма құрметті әріптестер
келісеміз олай болса күн тәртібі бойынша дауыс беріңіздер
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесі экранда көрсетілсін
қатысып отырғандар қырық жеті депутат дауыс бермегендер біреу енді бізде жаңа кісілер әлі үйрене алмай жатқан шығар жақтағандар қырық алты күн тәртібі бекітілді
құрметті сенаторлар күн тәртібінің бірінші мәселесі қазақстан республикасы парламенті сенатының төрағасын сайлау туралы
бұл мәселе бойынша
елеуұлы көшербаевқа беріледі келіңіз
қайырлы күн құрметті депутаттар
біріншіден барлықтарыңызды жаңа парламентті
құттықтауға рұқсат етіңіздер
сіздерге қазақстан республикасы президентінің ұсынуын оқып беруге рұқсат етіңіздер

қазақстан республикасының президенті қасым жомарт тоқаев
құрметті депутаттар қырымбек елеуұлына сұрақтарыңыз бар ма
сұрақтар бар ма жоқ
рахмет қырымбек елеуұлы орныңызға отыра беріңіз
дариға нұрсұлтанқызына сұрақтарыңыз бар ма құрметті депутаттар
кандидаттың сөз сөйлеуінің қажеттілгі бар ма
қалай дейсіздер
конституцияға сәйкес сенат төрағасы жасырын дауыс беру арқылы сайланады
осы сайлау өткізер алдында бұл мәселе бойынша сөз алғысы келетін депутаттар бар ма
депутат құл мұхаммед
құрметті төраға құрметті әріптестер
дариға нұрсұлтанқызының өмірі мен қызметі білімі мен біліктілігі баршаларыңызға жақсы таныс
ол тәуелсіздік жылдары премьер министрдің орынбасары мәжіліс төрағасының орынбасары сенат төрағасы сияқты атқарушы және өкілетті билік саласындағы
ең үлкен лауазымдық қызметтерді абыроймен атқарған тәжірибелі қайраткер саясаттанушы ғалым есімі елге де шет елдерге де танымал тұлға
сондықтан бүгін мемлекет басшысы дариға нұрсұлтанқызына зор сенім көрсетіп осымен қатарынан екінші рет сенат төрағалығына ұсынып отыр сондықтан тәжірибелі саясаткердің кандидатурасын қолдауларыңызды өтінемін
жақсы рахмет
құрметті депутаттар сенат регламентіне сәйкес ұсынылған кандидатураны жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге енгізу туралы сенат қаулысын қабылдау керек
осы қаулы бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесі экранда көрсетілсін
қатысып отырғандар қырық жеті сенатор жақтағандар қырық жеті шешім қабылданды
енді сенат рагламентіне сәйкес сенат төрағасын сайлау бойынша жасырын дауыс беруді өткізу үшін санақ комиссиясын құру қажет
сенат регламенті бойынша санақ комиссиясы бес депутаттан сайланады
қандай ұсыныстар болады
ұсыныс қандай ұсыныстар болады
сенатор нөкетаева санақ комиссиясының құрамы жөнінде динар жүсіпәліқызы сөз сізге беріледі
құрметті бектас әбдіханұлы құрметті әріптестер және шақырылған лауазым иелері
сенат төрағасын сайлау бойынша санақ комиссиясының құрамына келесі депутаттардың кандидатураларын ұсынамын бекназаров нұрлан құдиярұлы жұмағазиев мұхтар сабырұлы ершов сергей михайлович құртаев әлімжан сейітжанұлы қылышбаев нұрлан наурызұлы
қолдауларыңызды сұраймын назарларыңызға рахмет
рахмет сізге
құрметті депутаттар санақ комиссиясының құрамы бойынша ескертпелер бар ма сіздерде
жоқ ендеше ұсынылған санақ комиссиясының құрамына дауыс берейік
дауыс беру
қосылсын режимі
нәтижесі экранда көрсетілсін
қатысып отырғандар қырық жеті сенатор жақтағандар қырық жеті шешім қабылданды
санақ комиссиясы
өзінің бірінші отырысын өткізу үшін оларға екі үш минут көлемінде уақыт берейік
құрметті әріптестер арналған жұмыс орны дайын солай қарай өтулеріңізді сұраймын
аппарат қызметкерлері қажетті көмек ұйымдастырылсын
құрметті әріптестер
енді бізде санақ комиссиясы өзі келіп протокол туралы бізге түсіндіргенше біздің арамызда бізде екі үш минут

қырымбек елеуұлы бүгін
мына ыыы лауазымда бірінші рет қатысып отыр
қазір ғана тарихи сәт өтті
мемлекет басшысының халыққа жолдауын тыңдадық
қырымбек елеуұлы бір екі ауыз микрофонды қосып мына кездесуді пайдаланып бір ауыз сізді тыңдасақ
иә орныңыздан орныңыз
құрметті депутаттар әрине

қанша өкініш болса қазір тәуелсіздікте соншама жауапкершіліктің кезеңіндегі өмір сүріп тұрмыз сондықтан президенттің ы жолдауында көп мәселелер айтылды

мен ойлаймын і қазір енді біз өкіметпен осы президенттің жолдауын дайындау арасында ұлттық жоспардың жобасын дайындадық
ертең үкімет мәжілісінде сол мемлекет басшысының жолдауын орындау шараларын өздері қарайды содан кейін ы президенттің жарлығымен ұлттық жоспар бекітілетін болады
сол кезде бір жең бір қолдан шығарып құрметті депутаттар сіздердің қолдауларыңызбен көптеген заңдарға заңнамаларға қосымшалар өзгертулер енгізудің қажеттілігі туып отыр
енді өмір орында тұрмайды ы жаңа ы заңдардың жаңа новеллаларын қабылдау қажеттігі туындап отыр сондықтан сіздердің тараптарыңыздан осы ы үйлесімді жұмысымызды жақсы нәтижеге жетеміз деп үлкен үмітпен қараймын
шыныда да ы төрағаға рахмет енді күнде кездесіватқан жоқпыз
егер жаңағы ы бұйымтайларыңыз болса осы мүмкіндікті кездесіп айтатын аманаттарыңыз болса айтыңыздар ешқандай мен оны президентке баяндап баяндап тиісті жаңағы і шешімдер қабылдауға ықпал ететінімді сіздердің алдарыңызда уәде беремін
м жақсы көп рахмет
құрметті әріптестер ондай ондай өтініш ондай сұрақтар болса мына қазір біз күтіп отырмыз комиссия құрамы келгенше
дайын болса онда кіре беріңіздер құрметті әріптестер кіре беріңіздер
санақ комиссиясының төрағасы онда мынау трибунаға иә
депутаттар орындарына өтсін
қатыспайды ма жақсы
құрметті бектас әбдіханұлы құрметті әріптестер шақырылған лауазым иелері
парламент сенаты төрағасын сайлау бойынша санақ комиссиясының ұйымдастыру отырысы өтті
осы отырыстың нәтижелерін жария етуге рұқсат етіңіздер
бірінші хаттама санақ комиссиясының төрағасы болып құртаев әлімжан сейітжанұлы хатшысы болып қылышбаев нұрлан наурызұлы сайланды

парламент сенаты төрағасын сайлау бойынша жасырын дауыс беруге арналған сайлау бюллетенінің нысаны менен мәтіні бекітілді
бюллетень мемлекеттік және орыс тілдерінде әзірленген
онда президент ұсынған кандидатураның аты жөні енгізілген және жақтаймын қарсымын қалыс қаламын деген үш бағам бар соның біреіуне белгі қойылады
мұқият болуларыңызды сұраймын өйткені егер депутаттың еркі дәл көрсетілмесе бюллетень жарамсыз деп саналады
дауыс беру рәсімі келесі тәртіппенен жүргізіледі депутаттар фойеге өтіп санақ комиссиясының мүшелері отырған үстелге барады
бұл кезде шақырылған сенаттың шақырылғандар сенаттың отырыс залында қалады
депутат жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньді алып кабинаға кіреді бюллетеньге өзінің қалауын білдіретін белгі қояды кабинадан шыққан соң бюллетеньді арнайы жәшікке салады сосын залға қайта оралады
бар ма құрметті депутаттар
жоқ па түсінікті ғой барлығымызға
сұрақтар болмаса жасырын дауыс беру
рәсіміне көшейік
қазір жасырын дауыс беру рәсімін өткізу үшін он минутқа үзіліс жарияланады
рахмет рахмет
құрметті әріптестер отырысымызды жалғастырайық
депутаттарды тіркеуден өтулерін сұраймын
тіркеу режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық сегіз сенатор қажетті кворум бар
енді жасырын дауыс беру нәтижесін жариялау үшін сөз санақ комиссиясының төрағасына беріледі келіңіз
құрметті бектас әбдіханұлы құрметті әріптестер мен шақырылған лауазым иелері
қазақстан республикасы парламент сенатының төрағасын сайлау бойынша
жасырын дауыс беру қорытындысы туралы санақ комиссиясы отырысының үшінші хаттамасы
санақ комиссиясы қазақстан республикасы парламент сенатының төрағасын сайлауға берілген дауыстардың есебін шығарды және мыналарды анықтады
қазақстан республикасы парламент сенатының төрағасын сайлау бойынша жасырын дауыс беру бюллетеніне дариға нұрсұлтанқызы назарбаеваның кандидатурасы енгізілген
дауыс беру үшін сенат депутаттарына қырық сегіз бюллетень берілді
дауыс беруге арналған жәшікті ашқан кезде қырық сегіз бюллетень алынды
жарамсыз бюллетеньдер жоқ
берілген дауыстар бойынша бөлінді жақтағандар қырық сегіз қарсы болғандар жоқ қалыс қалғандар жоқ
осылайша қазақстан республикасы парламент сенатының төрағасы болып сенат депутаты дариға нұрсұлтанқызы назарбаева сайланды
санақ комиссиясы төрағасының хатшысының мүшелерінің қолдары бар нөмір үшінші хаттаманы бекітуді сұраймын рахмет
м рахмет сізге
сенат регламентіне сәйкес санақ комиссиясының нөмірі үшінші хаттамасын бекітуіміз қажет
сондықтан құрметті депутаттар санақ комиссиясының нөмірі үшінші хаттамасын бекіту жөніндегі ұсынысты дауысқа қоямын
дауыс беріңіздер
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесі экранда көрсетілсін
қатысып отырғандар қырық сегіз депутат жақтағандар қырық сегіз шешім қабылданды хаттама бекітілді
құрметті депутаттар сенат регламентіне сәйкес қазақстан республикасы парламенті сенатының төрағасын сайлау туралы сенат қаулысын қабылдау керек
осы қаулы дауысқа қоямын
дауыс беріңіздер
дауыс беру режимін қосыңыздар
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қаулы бойынша қатысып отырғандар қырық сегіз дауыс бермеген біреу жақтағандар қырық жеті депутат
шешім қабылданды
сенат төрағасы сайланды құттықтаймыз
құрметті дариға нұрсұлтанқызы
сізді сенат төрағасы болып сайлануыңызбен құттықтаймыз
бұл аса жауапты лауазымды жоғары деңгейде атқарасыз деп кәміл сенеміз
сіздің басшылығыңызбен сенаторлар нәтижелі жұмыс істеуге әрқашан да әзір
президиумдағы жұмыс орныңызға шақырамын отырысты жүргізуді енді өзіңіз жалғастырсаңыз келіңіз
құрметті депутаттар қадірменді әріптестер
маған сенім білдіріп қолдау көрсеткендеріңіз үшін үлкен рахмет айтқым келеді
бұл мен үшін зор мәртебе және үлкен жауапкершілік
қазақстан республикасы парламентінің жоғарғы палатысының басшысы ретінде мен сүйікті отанымыздың гүлденуі үшін бар күш жігерімді білімім мен тәжірибемді жұмсаймын
құрметті сенат мүшелері
бүгін қазақстан республикасының президенті қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың халыққа арналған алғашқы жолдауын парламент
палаталарының бірлескен отырысында барлығымыз тыңдадық
жолдауда ел өмірінің барлық салаларындағы ахуалға терең талдау жасалып нақты практикалық міндеттер қойылды
енді біз оларды заңдар мен қаулылар тіліне көшіруіміз керек
барлық әріптестерімді тығыз жұмыс кестесіне тезірек кірісуге шақырамын
бұл үшін күздің жаңа қызмет жоспары іс жүзінде құрылған
құрметті депутаттар жұмыс көлемі өсіп қана қоймай олардың сапасына қойылатын талаптар да едәуір артатынын жеткізгім келеді
ендеше іске сәт баршаларымызға сәттілік тілеймін
құрметті әріптестер
қатарымызға қосылған жаңадан тағайындалған депутаттар көп жылдар бойы әртүрлі салаларда мемлекетіміздің күш қуатын арттыруға аянбай еңбек сіңіріп келе жатқан азаматтар
сіздер жинаған мол тәжірибелеріңізді күш жігерлереңіз бен терең білімдеріңізді заң шығару қызметінде ұтымды пайдаланады деп сенім білдіреміз
депутаттық қызметтеріңіздің табысты болуына тілектеспіз
сонымен қатар мемлекет басшысының жарлығымен президенттің парламенттегі өкілдігінің басшысы болып бейбіт өксікбайұлы исабаев
ал үкімет басшысының өкімімен і үкіметтің парламенттегі өкілі болып ермек әмірханұлы аманшаев тағайындалды
сіздерді құттықтаймыз
сіздерге жаңа қызметтеріңізде тығыз байланыста жұмыс жүргізеді деп сенеміз
заң шығару процессін жетілдіруге және депутаттар көтеретін маңызды мәселелердің оң шешуіне үлес деп бәріміз сенеміз
құрметті әріптестер күн тәртібінің мәселесі қазақстан республикасы президентінің ұсынуы бойынша қазақстан республикасындағы адам құқықтары жөніндегі уәкіл қыметінен босату және осы қызметке сайлау туралы
бұл мәселе бойынша сөз қазақстан республикасы президенті әкімшілігінің басшысы қырымбек елеуұлы көшербаевқа беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіз
ендігі сәтте адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы президенттің ұсынымдарын оқып беруге рұқсат етіңіздер
қазақстан республикасындағы адам құқықтары жөніндегі уәкілді сайлау туралы қазақстан республикасы конституциясының елу бесінші бабының бір де бір тармақшасына сәйкес
асқар оразалыұлы шәкіровті қазақстан республикасының адам құқықтары жөніндегі уәкіл босатуды және осы лауазымға эльвира әбілқасымқызы әзімованы сайлауды ұсынамын
қазақстан республикасының президенті қасым жомарт тоқаев
қолдауларыңызды сұраймын
қырымбек елеуұлына сұрақтарыңыз бар ма
рахмет орныңызға отырыңыз
белгіленген тәртіп бойынша президенттің ұсыныстарын конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті талқылап қорытындылар әзірледі
слово для оглашения заключения комитета по данному вопросу предоставляется волкову владимиру васильевичу
спасибо уважаемая дарига нурсултановна уважаемые коллеги
на основании представления президента республики казахстан и в соответствии со статьей пятьдесят пять конституции республики казахстан а также пунктом три
статьи двадцать два конституционного закона республики казахстан о парламенте республики казахстан и статусе его депутатов комитет по конституционному законодательству судебной системе и правоохранительным органам
пришел к заключению рекомендовать сенату парламента республики казахстан освободить шакирова аскара оразалиевича от должности уполномоченного по правам человека в республике казахстан в связи с назначением на другую должность
и второе предварительное заключение комитета
по результатам рассмотрения представления президента республики казахстан руководствуясь пунктом три статьи двадцать два конституционного закона республики казахстан о парламенте и статусе его депутатов
а также пунктом восемьдесят два регламента сената парламента республики казахстан комитет по конституционному законодательству судебной системе и правоохранительным органам пришел к заключению
рекомендовать сенату парламента республики казахстан в соответствии со статьей пятьдесят пять конституции республики казахстан избрать азимову эльвиру абилкасымовну на должность уполномоченного по правам человека в республике казахстан спасибо
будут ли вопросы к владимиру васильевичу
мәселенің талқылау қажеті бар ма
қажеті жоқ
жоқ болса жеке жеке шешім қабылдауға көшейік
алдымен асқар оразылыұлы шәкіровті қазақстан республикасындағы адам құқықтары жөніндегі уәкіл қызметінен босату туралы сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беріңіздер
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат жақтағандар қырық алты қарсылар жоқ қалыс қалғандар біреу
қаулы қабылданды
енді эльвира әбілқасымқызы әзімованы қазақстан республикасындағы адам құқықтары жөніндегі уәкіл қызметіне сайлау туралы сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беріңіздер
қатысып отырғандар қырық сегіз депутат жақтағандар қырық сегіз қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ шешім қабылданды қаулы қабылданды
эльвира әбілқасымқызын жаңа қызметімен құттықтаймыз
аса жауапты лауазымды абыроймен атқаруға тілектеспіз
президенттің және сенаттың сенімін ақтап адал қызмет атқарады деп сенім білдіреміз сізге
құрметті қырымбек елеуұлы
бізге келіп президенттің ұсыныстарын жариялағаныңыз үшін сізге үлкен рахмет
аман сау болыңыз жаңағы айтылған уәделеріңізді ұмытпаңыз
ал біз жұмысымызды жалғастыра береміз
құрметті сенаторлар
белгіленген тәртіп бойынша жаңадан тағайындалған депутаттар палата отырысында ант береді сондықтан ант беру рәсімін өткізейік
ант беру үшін мінбеге қазақстан республикасы парламенті сенатының келесі депутаттары
қызмет етуге қазақстан республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға оның конституциясы мен заңдарына қатаң бағынуға

андрей иванович лукин
я лукин андрей клянусь верно служить народу казахстана
соблюдать конституцию и законы строго подчиняться
выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата

дана өмірбайқызы нұржігітова
мен дана өмірбайқызы нұржігітова қазақстан халқына адал қызмет етуге қазақстан республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға
оның конституциясы мен заңдарына қатаң бағынуға депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға ант етемін
қанатбек бейсенбекұлы сафинов
қазақстан халқына адал қызмет етуге қазақстан республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға оның конституциясы мен заңдарына қатаң бағынуға депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға ант етемін
қазақстан халқына адал қызмет етуге қазақстан республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға оның конституциясы мен заңдарына қатаң бағынуға депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндетін адал атқаруға ант етемін
асқар оразалыұлы шәкіров
қазақстан халқына адал қызмет етуге қазақстан республикасының
қазақстан республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға оның конституциясы мен заңдарына қатаң бағынуға депутаттың депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі і міндеттерін атқаруға адал атқаруға ант етемін
осымен ант беру рәсімі аяқталды
жаңадан тағайындалған әріптестерімізді тағы да құттықтаймыз
бүгін берген анттарына адал болады деп сенім білдіреміз
құрметті сенаторлар
келесі мәселе сенат төрағасының орынбасарын сайлау туралы
конституцияға сәйкес сенат төрағасы орынбасарының кандидатурасын палата төрағасы ұсынады
конституцияға сәйкес маған берілген құқықты пайдалана отырып сенат төрағасының орынбасары қызметіне депутат асқар оразалыұлы шәкіровты ұсынамын
асқар оразалыұлы шәкіровты өздеріңіз жақсы білесіздер
белгілі мемлекет және қоғам қайраткері
көп жылдар бойы әртүрлі саяси лауазымдарды абыроймен атқарып келеді атап айтқанда қазақстанның төтенше және өкілетті елшісі сыртқы істер министрінің
орынбасары кеден комитетінің төрағасы қазақстан республикасындағы адамдардың құқықтарын қорғау уәкілі сияқты қызметтерді жоғары деңгейде атқарды
асқар оразалыұлы заң ғылымының кандидаты ағылшын қытай тілдерін меңгерген білімді және білікті маман
асқар оразалыұлының мемлекеттік қызметте жинаған мол тәжірибесі сенат төрағасының орынбасары лауазымында өте қажет және пайдалы болады деп санаймын
сіздер менің ұсынысымды қолдайсыздар деп сенемін
асқар оразалыұлына сұрақтарыңыз болады ма
сұрақтар жоқ
талдауға қажет пе
конституциялық нормаларға сәйкес бұл мәселе ашық дауыс беру арқылы шешіледі
дауыс беруге көшейік
сенат төрағасының орынбасары лауазымына асқар оразалыұлы шәкіровты сайлау туралы ұсынысты және тиісті қаулыны дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат жақтағандар қырық алты қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ қаулы қабылданды
асқар оразалыұлын сенат төрағасының орынбасары лауазымына сайлануымен палата атынан құттықтаймын
жауапты қызметті абыроймен атқарады деп сенім білдіремін
сөз жаңадан сайланған сенат төрағасының орынбасары асқар оразалыұлы шәкіровке беріледі
құрметті төрайым ханым құрметті депутат мырзалар
ең алдымен құрметті дариға нұрсұлтанқызы сізді парламент сенаты болып ыыы қайта сайлануыңызбен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіз
сізге ііі жемісті және сәтті жұмыс тілеймін
сіз мені осы жоғары лауазымға ы үшін зор ризашылығымды білдіргім келеді
өзім мұны ерекше сенім деп қабылдаймын
президентіміз қасым жомарт тоқаевтың жарлығымен сенат депутаты болуына тағайындауы мен үшін
жоғары мәртебе сонымен қатар і үлкен жауапкершілік болып табылады
осыған байланысты өзіме жүктелген міндеттерді атқаруға бар күшімді саламын
жоғары мәртебелі елбасының арқасында ы оның қолдауымен ы көптеген жылдар бойы мемлекеттік қызметтің әртүрлі саласында жұмыс істедім
сонда жинақталған білім мен тәжірибені ы болашақ ы депутат ы қызметімде і әрине і қолдануға тырысамын
құрметті депутаттар өздеріңіз қатарыңызда алдымызда қойылған жоғары міндеттерді жүзеге асыруға атсалысамын рахмет
президиумдағы орныңызға отырыңыз
құрметті сенаторлар енді тұрақты комитеттердің төрағаларын сайлау туралы мәселені қараймыз
тұрақты комитеттердің төрағалары қызметіне кандидатураларды ұсынбас бұрын дауыс берудің тәсілін анықтап алайық
бұл мәселе бойынша шешімдерді ашық дауыс беру арқылы қабылдасақ қалай қарайсыздар
қарсылық жоқ па
қарсылық жоқ
ендеше шешімдерді ашық дауыс беру арқылы қабылдаймыз
енді комитет төрағаларын сайлау рәсіміне көшейік
конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің төрағасы бойынша қандай ұсыныстар болады
сөз сәуле мұханбедианқызы айтбаеваға беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің төрағасы қызметіне владимир васильевич волковтың кандидатурасын ұсынамын
владимир васильевич барлығымыз жақсы білеміз білімді заңгер көп жыл сенаттың аппаратында істеген екі жыл депутат ретінде бірнеше өткір керекті мәселелерді депутат сауалымен көтерген
бұл қызметте ел үшін отан үшін деп сенеміз
барлық заңдар толық нақты болу үшін менің ұсынымды қолдау сұраймын рахмет
рахмет сәуле мұханбедианқызы
басқа ұсыныс жоқ па
басқа ұсыныс жоқ
кандидатқа сөз сөйлеу қажет пе
сұрақтарыңыз болады ма
сұрақтарыңыз жоқ
онда дауыс беруге көшейік
конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің төрағасы лауазымына депутат владимир васильевич волковты сайлау туралы ұсынысты және тиісті қаулыны дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат жақтағандар қырық жеті қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ қаулы қабылданды
владимир васильевич поздравляем вас
келесі і халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы бойынша қандай ұсыныс болады
сөз төлеубек төлеуұлы мұқашевқа беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
мұхтар абрарұлы құл мұхаммедті есімі елімізге кеңінен таныс саясаткер
ол әр жылдарда министр облыс әкімі мемлекеттік хатшы сияқты үлкен лауазымды қызметтерді үлкен абыроймен атқарып елбасының ерекше сеніміне ие болды
оны өткенде дәл осы залда нұрсұлтан әбішұлы өз аузынан естідік
ол бұған дейін халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы ретінде әріптестерінің ерекше құрметіне ие болған азамат
сондықтан мұхатр абрарұлы құл мұхаммедтің кандидатурасын жоғарыда аталған комитет ұсынамын
қолдауларыңызды сұраймын рахмет
рахмет төлеубек төлеуұлы
тағы да басқа ұсыныстар болады ма

сөз сөйлеуге қажет пе кандидатқа
жоқ онда дауыс беруге көшеміз
төрағасы лауазымына депутат мұхтар абрарұлы құл мұхаммедті сайлау туралы ұсынысты және тиісті қаулыны дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық сегіз депутат дауыс бермегендер біреу жақтағандар қырық жеті қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ қаулы қабылданды
мұхтар абрарұлы құл мұхаммед комитет төрағасы болып сайланды құттықтаймыз сізді
енді экономикалық саясат инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің төрағасы бойынша қандай ұсыныстар болады
сөз і еділ құламқадырұлы мамытбековке беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
экономикалық саясат инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің төрағасы қызметіне серік рыскелдіұлы жақсыбековтың кандидатурасын ұсынамын
бәріміз серік рыскелдіұлын жақсы білеміз белгілі экономист финансист кәсіпкер
әріптестердің ішінде үлкен авторитеті бар жоғары лауазымдарда жұмыс істеген белгілі үздік маман профессионал
қолдауларыңызды сұраймын рахмет
рахмет еділ құламқадырұлы
басқа ұсыныстар болады ма пікірлер
кандидатқа сөз сөйлеу қажет пе

сұрақтарыңыз жоқ
онда дауыс беруге көшейік
экономикалық саясат инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің төрағасы лауазымына депутат серік рыскелдіұлы жақсыбековті сайлау туралы ұсынысты және осы мәселе бойынша қаулыны дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық сегіз депутат жақтағандар қырық сегіз қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ қаулы қабылданды
серік рыскелдіұлы жақсыбеков комитет төрағасы болып сайланды құттықтаймыз сізді
ғылыми комитетінің төрағасы бойынша қандай ұсыныстар болады
сөз серік шыңғысұлы бектұрғановқа беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
әлеуметтік мәдени даму және ғылым комитетінің төрағасы қызметіне мұрат бақтиярұлының кандидатурасын ұсынамын
мы все хорошо знаем его профессионализм принципиальность и ответственность
уверен что его знания и большой опыт работы будут востребованы на работе в качестве председателя комитета по социально культурному развитию и науке сената парламента
прошу поддержать
спасибо сұрақтарыңыз болады ма басқа ұсыныстар болады ма
кандидатқа сөйлеу қажет пе
мінекей бәріміз жақсы білеміз әріптесімізді
онда дауыс беру рәсіміне көшейік
мәдени даму және ғылым комитетінің төрағасы лауазымына депутат мұрат бақтиярұлын сайлау туралы ұсынысты және тиісті қаулыны дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат жақтағандар қырық жеті қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ шешім қабылданды
мұрат бақтиярұлы комитет төрағасы болып сайланды құттықтаймыз сізді
құрметті әріптестер
аграрлық мәселелер табиғатты пайдалану және ауылдық аймақтарды дамыту комитетінің төрағасы жеңіс мирасұлы нұрғалиев комитет төрағасы қызметінен ауысуға ниет білдірді
заң бойынша комитет төрағаларының ондай құқықтары бар
жеңіс мирасұлы екі жылдай осы комитетті нәтижелі басқарды баршаңыз оған куәсіздер
көптеген заңдар аса маңызды парламенттік тыңдаулар мен үкіметтік сағаттар өткізіп аграрлық табиғатты пайдалану секторлардың мәселелерін шешуге өзінің қомақты үлесін қосты
жеңіс мирасұлының комитет төрағасы ретінде атқарған қызметіне баршамыз ризамыз сізге үлкен үлкен рахмет
регламентке сәйкес бұл мәселе бойынша шешімді палата отырысында депутаттар қабылдайды сондықтан жеңіс мирасұлы нұрғалиевтің
табиғатты пайдалану және ауылдық аймақтарды дамыту комитетінің төрағасы лауазымынан кетуі қабылдансын деген сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық сегіз депутат дауыс бермегендер біреу жақтағандар қырық жеті қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ қаулы қабылданды
енді осы комитеттің төрағасы бойынша қандай ұсыныс болады
сөз қайыржан рашид қайыржанұлы әкімовке беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы әріптестер
аграрлық мәселелер табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің төрағасы қызметіне әли әбдікәрімұлы бектаевтің кандидатурасын ұсынамын
қазіргі уақытта біздің мемлекетте өңірлердің дамуына әсіресе ауыл аймақтарды өркендетуге ерекше көңіл бөліп отыр
осыған орай ауыл партиясының төрағасы әли әбдікәрімұлы бектаевтің сенаттың аграрлық комитеттің төрағасына ұсынылуы орынды және болашақта ауыл аймақтарды дамытуға оң ықпал жасайды деп сенемін
ұсынылған кандидатураны қолдауларыңызды сұраймын назарларыңызға рахмет
рахмет рахмет рашид қайыржанұлы
қарсылық жоқ па
басқа пікірлер ұсыныс жоқ
кандидатқа сөз сөйлеу қажет пе
жоқ онда дауыс беруге көшеміз
аграрлық мәселелер табиғатты пайдалану және ауылдық аймақтарды дамыту комитетінің төрағасы лауазымына депутат әли әбдікәрімұлы бектаевты сайлау туралы ұсынысты және тиісті қаулыны дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық сегіз депутат жақтағандар қырық сегіз қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ қаулы қабылданды
әли әбдікәрімұлы бектаев комитет төрағасы болып сайланды құттықтаймыз
тұрақты комитеттердің төрағалары лауазымына сайланған әріптестерімізді палата атынан тағы да шын жүректен құттықтаймын
жауапты қызметтерін абыроймен атқарады деп сенім білдіремін
құрметті депутаттар
келесі мәселе сенат депутаттарын қазақстан республикасы парламенті сенаты тұрақты комитеттерінің құрамына сайлау туралы
жаңадан тағайындалған депутаттар қай комитеттің құрамында жұмыс істеу жөніндегі өз өтініштерін і берді
сонымен қатар кейбір депутаттар басқа комитетте жұмыс істегісі келетіні жөнінде ниет білдірді
депутаттардың ондай құқықтары бар
сондықтан депутаттардың ы таңдауын ескере отырып сәрсенбай құрманұлы еңсегенов андрей иванович лукин қанатбек бейсенбекұлы сафинов ләззат жаңылысқызы сүлеймен конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің құрамына қосымша
жеңіс мирасұлы нұрғалиев қаржы және бюджет комитетінің құрамына қосымша
дана өмірбайқызы нұржігітова халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің құрамына қосымша
дәурен зекенұлы әділбеков экономикалық саясат инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің құрамына қосымша
нұртөре байтілесұлы жүсіп әлеуметтік мәдени даму және ғылым комитетінің құрамына қосымша
марат мырзағалиұлы тағымов аграрлық мәселелер табиғатты пайдалану және ауылдық аймақтарды дамыту комитетінің құрамына қосымша сайлансын деген ұсыныс жасалады
қалай келісесіздер ме
басқа пікірлер болмаса бұл мәселе бойынша қаулы қабылдайық
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырғандар қырық сегіз депутат дауыс бермегендер біреу жақтағандар қырық жеті қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ қаулы қабылданды
комитеттерге жаңадан сайланған әріптестерімізге табыс тілейміз
осымен күн тәртібіндегі мәселелер толығымен қаралып болды
сенат отырысын жабық деп жариялаймын бірақ та асықпаңыздар тағы да бір
өте жағымды рәсіміміз бар
енді қалыптасқан дәстүр бойынша депутаттық өкілеттіктері тоқтатылған әріптестерімізді
қошеметпен шығарып салу рәсіміне кірісейік

бүгін депутаттық өкілеттіктері тоқтатылған әріптестерімізге құрмет көрсетіп шынайы ризашылығымызды білдіріп болашақтағы жұмыстарына табыс тілеп
шығарып саламыз
құрметті сергей николаевич бірғаным сарықызы асқар асанұлы георгий владимирович дулат рашидұлы рашид төлетайұлы
біз сіздердің қажырлы еңбектеріңізді өте жоғары бағалаймыз
сіздер парламент жұмысына жалпы мемлекетіміздің өсіп өркендеуіне қомақты үлес қосып келесіздер
уважаемый сергей николаевич
большое спасибо вам за совместную работу
ваш опыт работы в регионах оборонной и партийной системе производственной сфере бизнесе и ваши личные качества государственный подход к рассматриваемым вопросам были очень полезны в законодательной деятельности сената
как заместитель председателя палаты вы всегда демонстрировали конструктивный и взвешенный подход предлагали конкретные решения
при обсуждении любого вопроса
вы подходили с позиции государственника болеющего за страну и за ее будущее
вы многое сделали для развития межпарламентских отношений налаживания приграничного сотрудничества взаимодействия сената с маслихатами и регионами
спасибо вам за проявленные вами за годы работы депутатом сената высокий профессионализм и вклад который вы внесли в многогранную деятельность сената
құрметті бірғаным сарықызы
сізге алғысымыз ерекше
премьер министрдің орынбасары министр қазақстанның төтенше және өкілетті елшісі екі мәрте сенат депутаты болып тағайындалғаныңыз елбасының жоғары сеніміне ие болғаныңыздың айқын дәлелі
тәуелсіз мемлекетіміздің сыртқы саясатының қалыптасып нығаюына он төрт жыл қазақстанның төтенше және өкілетті елшісі ретінде қажырлы еңбек еттіңіз
қазақстанның сыртқы саясатын жүргізіп бірқатар елдермен оның ішінде біріккен ұлттар ұйымымен ынтымақтастықты нығайттыңыз
білім және ғылым балалар мен жастар әлеуметтік еңбек мәдени денсаулық сақтау салаларының дамуына сіздің сіңірген еңбегіңіз зор
комитет төрайымы ретінде әр заң жобасын қарауда өзіңіздің сындарлы пікіріңізді білдіріп өзекті мәселелердің нақты шешімдерін ұсынып отырдыңыз
бірғаным сарықызы отанымызға адал қызмет етіп келе жатқан дұрысын дұрыс бұрысын бұрыс деп айтатын ер мінезді мемлекетшіл тұлға екендігі аян
сіздің қарапайымдылығыңыз бен ақкөңіліңіз алдыңызға кез келген адамға қол ұшын беруге әзір тұратыныңыз ерекше құрметке лайық
отанымызға сенатқа сіңірген еңбегіңізге мың да бір алғыс
асқар асанұлы белоруссияға уже жұмысқа кірісті
енді ы ол кісі туралы тағы да бірталай жақсы сөздерді айтқым келеді енді құлағына жеткізесіздер деп ойлаймын
құрметті асқар асанұлы
еңбек жолын заводтан бастап еліміздің заң шығарушы билігінің төрінен шыққандығыңыз сіздің алға қойған үлкен талаптармен бірге еңбекқорлық пен біліктіліктің жемісі
он сегіз жыл бойы заң шығарушы органның жұмысына мәжіліс депутаты президенттің парламенттегі өкілі сенат депутаты ретінде атсалысып өзіңіздің ерекше үлесіңізді қостыңыз
ел экономикасының өңірлердің кәсіпкерліктің инновациялардың дамуына сенат төрағасының орынбасары тұрақты комитеттің төрағасы ретінде атсалыстыңыз
аянбай қызмет еткеніңізге зор ризашылығымызды білдіреміз
особые слова благодарности хочу выразить уважаемому георгию владимировичу
георгий владимирович как потомственный юрист высокой квалификации опытный государственник а главное патриот своей страны подходил к рассмотрению любого вопроса тщательно и всесторонне
все его выступления вопросы запросы предложения всегда были аргументированы обоснованы лаконичны и разложены по пунктам с вами было очень легко работать
ваш большой опыт работы в структурах администрации президента правительства прокуратуры были весьма полезны и результативны в законодательной деятельности нашей палаты
будучи председателем профильного комитета георгий владимирович сделал многое для развития и совершенствования судебной системы правоохранительных органов и всего законотворческого процесса
георгий владимирович спасибо вам за высокопрофессиональную работу за личный вклад в становление и развитие парламентаризма э в казахстане
дулат рашидұлына бүгін шынайы алғыс айту өте орынды
әділет вице министрі болып көп жылдар абыройлы қызмет еткен заң шығару қыр сырын жақсы білетін депутат ретінде жинаған мол тәжірибеңізді күрделі мәселелердің шешімін табуда орынды ұсыныстар енгіздіңіз
үкіметке жолдаған депутаттық сауалдарыңыз да әрқашан өткір болды
отанымызға жанашырлығыңыздың қайсар мінезіңіздің арқасында қазақстандық заңнаманы жетілдіруге зор үлес қосып келесіз
сенатта өзіңізге жүктелген жұмысты адал орындағаныңыз үшін сізге үлкен рахмет
құрметті рашид төлеутайұлы
сіздің қазақстандық сот жүйесінің қалыптасып дамуына қосқан үлесіңіз орасан зор
аудандық судья қызметінен бастап жоғарғы сот төрағасы қызметіне өзіңіздің бойыңызға тең қасиеттерді көрсете жүріп і жоғарыладыңыз
сот жүйесінде көп жылдар бойы жинаған мол тәжірибеңізді бас прокурор әділет министрі қызметінде ұтымды пайдаландыңыз
елбасының ие болып еліміздің құқықтық саласының дамуына өзіңіздің үлесіңізді қосып келесіз
мемлекеттік қызметтегі ұзақ жылдар бойғы тәжірибеңізді сенаттағы заң шығару жұмысында кеңінен қолдандыңыз
сенат депутаты ретінде заң жобаларын талқылаған кезде салмақты ой пікіріңізді ашық айттыңыз
рашид төлетайұлы сізге ел азаматы ретінде отанымызға сіңірген еңбегіңіз үшін алғысымды білдіремін
құрметті шығарып салып отырған әріптестеріміз
бір жағынан шығарып салғымыз да келмейді бірақ та енді болашақта тағы да бірге еңбек етеміз деп сенімдімін
сіздер мемлекет қайраткері ретінде үлкен азаматтық танытып еліміздің әлеуметтік экономикалық және қоғамдық саяси өміріндегі айтулы кезеңдерде парламенттік қызметте терең ой пікірдің үлгісін көрсете білдіңіздер
халық үшін мемлекетіміздің тәуелсіздігі үшін сіңірген еңбектеріңіз болашақ депутаттық корпусқа ұрпаққа үлгі болмақ
еліміздің игілігі жолында атқаратын қызметтеріңізге мол табыс отбасыларыңызға баянды бақ береке тілеймін
алдағы уақытта сіздерді қоғам өмірінің әртүрлі саласында белсенді қызмет етеді деп сенімдімін
сондай ақ өткен сессияда бекітілген сенаторлар кеңесінің құрамында белсенді қызмет етесіздер деп үміттенеміз
ал енді
сөз кезегін әріптестерімізге берейік сөз сөйлеймін деген бар ма
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер құрметті жаңадан келген біздің ізімізді басып келе жатқан
сіздер болмасаңдар біздер әлі қалар едік
құттықтаймын сіздерді
ең бірінші
ең біріншіден мына бүгін тамаша сондай баға беріліп отырған әріптестерімнің атынан өзімнің атынан дариға нұрсұлтанқызы сізді бүгін бір ауыздай екінші рет
уақыт тастамай сізді осындай үлкен ііі парламент сенатының төрағасы ретінде сайлауыңызбен құттықтауға рұқсат етіңіз
әрине осындай кез келеді бәріңіздің алдыңызға да бүгін болмасын ертең болады ертең болмасын бір бес алты жылдан кейін кетеді
бірақ та ы ең бірінші айтқымыз айтатыным бәріңізге де осындай сыйластық көрсетіп түсіністікпен барлық ұсынысымызды әңгімемізді дискуссиямызды і сөз таласу уақытында өздеріңіздің кәдімгідей адами қасиеттеріңізді көрсеткен үшін басымды иемін
әрине бәріміз де осы жерге ең басты саяси институттың жоғарғы деңгейіндегі отырыс залына келу ол әрбір адамның өзінің өмірінің көптеген бір жақсылығымен әкелінеді жақсылығымен сайланады
мен де өмір бақи осы қанша жыл бар отыз жыл соңғы жылдары біздің егеменді еліміз оның алдында да і бірталай он шақты жылдарда
біздің елбасымыз нұрсұлтан әбішұлы маған соншама үлкен сенім атқарып құрмет те көрсетті ііі үлкен ұсыныстар да берді сол өмірімдегі ең басты менің і кредитім
адал жұмыс істеп елге халыққа і тек қана жақсылық пайда әкелу ешқандай бір жамандық жасамау әлі де жамандыққа жол бермеу
осындай принципке осындай кредомен әлі күнге дейін жұмыс істеп келе жатырмын сондықтан да осындай үлкен сенімге атқарған і маған сенім білдірген үшін ы елбасымызға мың да бір рахмет
шынында да еліміздің алдын қатарлы болғанына елбасы нұрсұлтан әбішұлы мына ғаламдық планетарлық глобалдық лидер ретіндегі і өзінің жұмысы белгілі мен
біріккен ұлттар ұйымының трибунасынан әлде сол жердегі кулуардық да әңгіме бар і ресми түрдегі әңгімелер де бар сонда біздің елбасымыздың бәрі ы өте өздерінің мына
дүниежүзілік деңгейде шынында да ы құлақ асып тыңдап айтқанына бәріне мән беріп сол көптеген инициативаларды ы қолдады
сондықтан да енді шынында да осындай еліміздің ы ешқандай қағыс соғыс ыыы қару жарақсыз і мына бейбітшілік ретінде келе жатқанымызға ол шынында да әрбір қазақстандық і елбасына рахметімізді айтуымыз керек
сондықтан да мен ол кісіге тек қана ризашылғымды білдіріп рахметімнен басқа айтатын сөзім жоқ және тек қана ол кісіге денсаулық тілеймін әрі қарай осы еліміздің ақылшысы болып отырғанына тілектеспін

шынында да біздер әсіресе осы і сенатта отырған әріптестерім і біздер сондай ы шынында да бақытты адамбыз себебі біздің төрағамыз бүгін ел басқарып отыр төрағамыз бүгін қасым жомарт кемелұлы тоқаев
бүгін біздің еліміздің президенті және де бүгін шынында да көптеген тапсырма беріп отыр сондықтан да мен әріптестеріме ең бірінші ол кісіге рахмет алғысымды айтамын
ол кісі шынында да біздерге талай рет бір жақсы і мына бест прэктис дейді ғой ағылшынша лучшие примеры бір жақсы тәжірибелер
бөлісті берді біздерді і шынында да көптеген мына әсіресе заңдылық ретінде көптеген көптеген жақсы заңдар қабылдауға біздер өзі өзі ы осы басшы болды
конечно сенат за шесть последних лет стал моим родным домом э потому что больше всего мы времени проводим конечно на работе
и даже за пределами этих стен мы всегда думаем думали о работе думаем о работе и конечно участвуем и соучаствуем в больших политических э процессах
и то что мне лично удалось поработать в этой верхней палате в палате мудрецов в палате которая принимает законы в нашей стране конечно
особенно приятно что последние конституционные изменения гласят о том что парламент является законодательной властью и это много определяет сегодня э в дальнейшей судьбе нашей страны
я конечно хочу пожелать каждому из вас чтобы эта ответственность всегда была при вас в четыре утра чтобы вас разбудили и у вас интересы страны всегда были на первом плане
и конечно второе что хотела бы сказать особенно вот для вновь прибывших членов сената вы знаете все таки сенат и парламент это созидательный институт власти это созидательная э м позиция в нашей стране
поэтому хочу пожелать всем нам чтобы созидательность всегда вами руководила и всегда была с вами и
для каждого чтобы сенат оставался вашим домом и чтобы семья вас понимала и чтобы вы друг друга понимали
и я думаю что нам повезло что дарига нурсултановна мужественный человек человек бесстрашный
вот за эти за эти годы мы сколько работаем бок о бок всегда это приятно знаете несмотря на то что
все таки палата верхняя э можно где то может быть и притормозить да но вот мне очень импонирует все а почему нет говорит не боги горшки обжигали а давайте это попробуем а давайте это выдвигайте говорите
да здравствует демократия и свобода которая предоставляется каждому из вас
я хочу вам пожелать семейного благополучия еще раз благодарю за то что каждый из вас в моей жизни были есть и будете и конечно процветания и благополучия нашей родине спасибо